Mille sa mu käest kõik aig küsüt? Ma ütli sullõ joba tuhat kõrda ei. Ma ei tahaq su kets'upit Mullõ ei maitsõq tomadiq, mullõ ei maitsõq tomadi as'aq, viil veidemb kets'up.